قبل خمسين سني الأطفال كانو فغحانين وسعيدين اكثغ من هسه، لان اطفال هسه مغريات الحياة كثيغة ،قامو يلع- يلتهون بالموبايل ، يفوتون بغيغ عالم - اطفال قبل كانو يتونسون بالاشباء الواقعية ، الاشياء الي حواليهم ، فالونسة تكون اقوى واطيب